So tawi mbeɗa jogii waktuuji tati hannde <hesitation> njiɗmi ko yahdude e giɗo am restora. Min ñaama. Minnjeewta. Min nguurtina giɗli.